So ni on kaaɓi ko a monnani goɗɗo, so a yiɗi njahta ngokka mo munyal, sey njahta silminoɗa, ngokka mo jungo kinniron. Sai Ngiya wane ngam Alla ko wakkani no waɗu munyal, daga ɗon mo hoccay munyal.